איך האלט אז ס'איז זייער זייער שווער אנצוקומען צו בא- צו עכטע פרייליכקייט און צופרידנקייט אן אדורכגיין א שווערע- שוועריגקייטן און- ווייל שוועריגקייטן בויט אויף דיין וועזן, דיין זיך. ס'גיבט דיך עכטע סיפוק, נאכדעם וואס מ'שטייגט עס איבער פילט מען עכט גוט פון זיך און נאכדעם קען מען וויסן וואס עכטע פרייליכקייט איז.